To lesdi Portugal pewri ɓe ɗo mari de deyyaari, ndembo soo e setto maɓɓe ye warda e ndiyam ɗuuɗɗam, ƴaawol bo ye warda ye pewri e ndiyam seɗ.